Aha, aniya zohono ofoni, inta arbuŋg binii, iŋg mam suugu, am takhar gar curi ɲu. Teɲ sa an, ɗaŋg takharti sar ne, amo morfu wadi bine. Hariyo wadi bine, sukuru wadi bine, haɲ mondaɲ pət ti. A mundeɲ poti tine, isar gə benii, min ndiser ge benii ne babar, ham yalko ɲa matak, iŋg won, ɓeyalpeɲ miɲ nde moŋg matak ne, naŋg say binee wo. Iŋg meb meʃ, iŋg memeʃ ne, disiɲ naam. Iŋg yesi ɗane, un urli katak, un maya uni be min mayene. Sile se zekomda ohom medim kine. Khalas miɲ moɟo koro. Aynde moɟo koro ɲe. Khalas batan mimaŋg sukuy, iŋg nde mam suuk kuɲu nen, mam mor suternel lemuni aɲe maɟe, maɟe got so. Min kə maʄ ɟe mandaɲ pət kowoc. Khalas miŋg ga mindeɲ pət koone; Khalas, naŋg nakhum ŋgal wade, na horor waade ne, mem ndem pootə, nundə mundeɲ pot ne; Khalas mi ɗisiɲ naaŋge. Dus, haane dawul kə tafano. Ɗaŋge mbuur, khalas minde momine khalas iŋg ndo katak. Iŋg ndom, ndom katak dala, khalas min moʄ ɟo koro. Iŋg moʄ koro hasa dalal alhamdililah, asay ardi kood.